Alta voz jei supeva matiko oyendu eh jiapu, oñeme supe oyepea yave jokua alta voz täta oyendu eh jokua jiapuva matiko yaendu rangagua jiapu oñeme yave ma supe jukurai oñee kua jiapu ndie